<hesitation> Ny fagnazavagna tsotsotra amin'ny mikasiky frein bisikleta na f- <hesitation> a <hesitation> bi <hesitation> a frein-na tômobily <hesitation> a <hesitation> misy cable - misy cable zay izy de misy raha roa mifanina oe joritigny cable io rah ôhatra oe joritiny lay oe misy poignet zaio rah ôhatra oe poignet izy aminy bisiklete de a <hesitation> pedale izy rah ôhatra oe aminy tomobil a de hidiavignigny na hitsindriagna, izy tsindriagna igny mifanjoro le cable roa de mifanignana amnjaigny le - le aila aila de manindry anle diska mampijanona.